Manahaky anizao ñy fandehany ñy tantarany ñy lelahy raiky ataony Sirà: -Olo mahery fo o tea mañampy olo, malemy paike ,nisy tanà raiky toy ,niharany ñy loza voajanahary ie <shushes> ,la nieritseritsy Sirà hañampy an-drozy aminy ñy herim-pony ,herim-batany ;nefa vomaika nampilitsy loz'ey ,fa ñy fili fitaovam-pialia ro nampiliriny ao ,olo reo mana porôbolemo rehaky drala ,fa tsy mila fitaovam-piadia ,hafa ñy raha nilan'olo reo e.